Sariq rang haqida o’ylasam hayolimga <hesitation> yoshligimda onam menga sovg'a qilgan <hesitation> sariq tufli hayolimga keladi. Va u judayam antiqa bezatilgan. Har qil rangdagi toshlarga ega. <hesitation> Yurganda maza- oyoq mazza qiladigan boshqacha tufli edi.